Ñy fomba fandraisa an-tsoratsy: -Tsy misy haliño ñy soratsy. -Mila manoratsy mazava soa noho boribory ñy raha volañy nteña. -Mila mahay mampiasa rafitsy nteña no fanamariha. -Mila hampoly vaky raha sorat'iñe mba tsy hisy diso, zay Ñy fomba fianara ñaze.